اعتقد انه هي من سابع المستحيلات انه يتحقق السلام العالمي هذا الحلم الي ابد ما راح تحقق لان كل دولة تريد تثبت قوتها وهيمتنها على باقي الدول وانه هي المسيطرة خاصة هسه ويه هالاسلحة الي ديطلعوه النووي وغيرها والاسلحة البايولوجية كلها كلها فما مستحيل انه يصير سلام عالمي لان يوم عن يوم الانسان دينهش باخوه الانسان فما اعتقد